<noise> de nuntusa <noise> ewa binata ma rewo ro aim ngadi de lakor wawi kande pani hanulako nggahi mo <hesitation> nare bau kombi rewo kain aim ngadi keni na ngupa ngaha ku ruana enta ngupa na ndadi ngahan ato ngupan ndadi mpanga nani <noise> alu mu tiosa rawi <hesitation> ando dohoma rewo <noise> ese de na samapa si rawin lao lako <noise> alumu <hesitation> lako ke ngupan ngaha aim ngadi manusia rau ngge'e jap ngupa ngaha aim ngadi se ngali de de <hesitation> nuntu poda sa ma ngupa ro ngaha <hesitation> ese ngali de <hesitation> de sia dohom kani loi edepa nuntusa samap si lao lako de nuntusa tioam beda kan cuma beda pahuni kalo rawin desama pa cuma lako ke <hesitation> ba ngupa ron sisa ngaha manusia edep waura lakom sabua wali ake na ngupa nteka uma ku sih ede ngupa kain ngaha na desabua wali nggahi mu mbere kalo ku <noise> mbere kalo ke na maru aima rai na bola aim ngadi na ba sama menap ngupa ngaha ni na pala mbere kalom sabua ake wati ngunan ngaha na na bola kani lo'i debola lo'i ake ke enta efe lo'i de bola kair aim ngadi ni Demaru kaina palam mbali walip dei mbere kalo kande nggahi mu <hesitation> ngupa ngahak nggahi mu na rai rero kuni warak sabua ni <hesitation> cerita ke taki cerita romo mo inan ntua kum ntoi na <noise> sabua ke au kombi ngara na ma ngaha romo hanu ka na beda lao mbere kalo ma ngaha romo wua hajju aim ngadi keni na ede re <hesitation> na caruk ngupa ngahan re na ngaha rop ma ntasa caru wati tio ka ihan si <noise> kapo mbere kalom sabua kande na kaiha sih na kaiha kumawara na na kaiha ku hape na kaihak honda na de wati baen ndadi kaiham mbere kalom da maru deni <hesitation> wara walik sabuan damaru wawi ku ake ke wawi madamaru sabua ake ke <hesitation> na caru da maruna aka doro nggaro ka na madamaru dei woha rasa ake si ma bona podan ndadi tio pahun de bune nggahi de na kasampup isi mada isi mraso rau ka na sampusih tiosa wawi sabua ake alum tiara nian makalai rai do tahom lao pahu nggahim dou lai rasa pala ka de tapa lalo ro warak sakali waktu <noise> sawatipu mu dua ndaisa mbuip ka wara sampes ake Dua nai sawatipum mai ku ara jawa ake ni <noise> doho lalo la'o wai sabua ede <noise> ni doho tolu nggahi sia ira tir wara wea lo'i ke ndadi bolak bune mbere kalo ke de au di rawi de de ngenap rai manusia ni alum sia de wawi sih nah rai do lalo manusia de rai dua na lai pahuk kani songkoneni kani warn songkon de poda kai kani wari romon songko andou deni lao bura pahun de bura bahu alum dou ngali ke jarang ma bura sia dou rabakodo sih rai don na lao weli loi ku na samap ndadi bola kaina aim ngadi ni bune mbere kalo mena re rai do pata lom sia rakap rai da mbalina tapa ao lom sia kai cila ni olon cila de inaee waur weha sama wawi na sama mbere kalo na nggahi sia ede nggahi wawim sabua nggahi wawim taba laon tabe <hesitation> ngge cambep wawi ma rai lao tio lo'i babaee beku loi na tiara ndai na de kaaur laon re maip hape nggahi wawim tapana aijan kandake ni nggahi wawim marai de hape ra karedi nae karedib ina ke abaee nggahi na <hesitation> de kabune nahu tiara lo'ik sama wawi bunes ede rau si nggahin de ede mbei kaira ni rai dan lao nangin de De nggahi adeku doho tada pahu dahu ja adeku mai ngupam dous tada pahuku lao mori ntiri saba ama ku lao da rema ama ku de nggahi poda lao cinak la muhama ka mai ta ne'e marur hama de ne'e maru poda kaira dua reni <hesitation> ede ku lanjuli kai hanu poda reni mai kaiba sampur ngoru wawim tapa kande ni de hape de lao landa kaim weli kai lo'i nggori hinti loi ede nggahi mu hinti ka carum sia bola walin sabala ai rakam nai sidi ngupa walir wawim lao tio ndei bola kain kande de sama memap wawin nuntu sani tirwara weas manusia waur wawi ncau sih pahupar ringu na de bune nggahi de wara ku patam nggahim nggahi mu doulu ngaha dolu dungga ngaha dungga ake ke wawi ngaha wawi de stengah made kuni